والله إذا مظطرأختار نوعين باختار الأرز والدجاج ، ليش ؟ لأن الأرز يعتبر وجبة متكاملة ، وممكن أضيفله توابل مختلفة عشان يتغير الطعم، والدجاج يعتبر بروتين ممتاز ويعطيني الطاقة ، وممكن أطبخه بطرق متنوعة سواء مشوي مطبوخ مع الخضار وبكذا نوع، أقدر أعيش وأستمتع بأكل صحي ومتوازن، بصراحة الاثنين يخلوني أشبع.